Ñy lilindraza mampiavaka any Pôlônonina: ñy fankalazà ndrozy ñy krisimasy, io ñy fety bevata amindrozy añy io manandanja, ataondrozy saky ny efats'amby ny folo desambra, alohany lahady ny ñy krisimasy, manahakan'izay ñy fankalazà ndrozy ñy lahady ny ñy rano, fombandraza ndrozy io, ataondrozy saky ny lahady ny ñy pase, mifandray aminy ñy fañaliova noho ñy fañavaoza, manahakan'izay koa ñy fankalazà ndroze ñy fetiny ñy maty, androny ñy mat'io, ankalazà ndroze ahatiarova ndroze ñy razandrozy.